Okei ba toa pota hamansa bakte kanigi bakte lagme baktme kanigi han. trahe mam tar mne ngil lolia kuko nakui, ba pota to ka hamansa waku ba tekama matsi hihikate itar i ngila kuko na kuiwi supamaket i arawa. Ba rorte lasi ermukoa aku kawi tra mission i tubiana. borte me tre nuku bte tsinerii ehate meruku,"alue la mamani tru monday ba alu teme kui gnome mulam." Nakua "imen toa?" "I supamaket tra panna supamaket tina."Na kua "e nigna."Ba pota tu la hamansa maku baktme trenaga bos ba bos te lu sokue nuku traha ku hatiyen suhu suhu skul to hakpa waku banon te hanigana manager tum bakute na kui soku hamansa nigi tra a supamaket. bte kui hakpa nigi ba crisis te kotna balam te bus tna kute bus tna nigi han. betna katna nigi han balam te katna num ba pota teka e kto hamansa tana wa crisis bte lana bte lana. bakute mne yantuen tkopis hamansa menga aku hitul hamansa tan bakuetena kui hamansa nga te stat takalts hamansa wa kolektive. bakutna kui hamansa tna naga ba bos tehala sokui trea ruku aku ko busina agriculture.